Uchitun kito'on jach yaab' miis kito'on, ma' b'el kika'aj kumänä' miis chen kib'el ki ich k'aax kixot'ik ajmiisej kitasik kixik' tulakal ete sum etel kinmiistik kiwotoch tulakal tul tul pachil ti otoch tan kimiisej ti la'ayti' b'aje'laj ma' b'el kika'aj kumänä' b'a ma' ma'lo' jach ma'lo' ma' miis yan b'aje'laj uchij jach ma'lo'.